Inaare nde mi meɗaayi mi yaha, bo mi yiɗi yahude hayre ke leydi Makka, mi yiɗi Makka ngam mi jolɗo, jolɗo bo fuf e yiɗi yaha Makka jula, yaala ɗon to Annabijo wali e Madina.